A namo toma lobino tora se sari garamoi ge, duga mano bato, yo gahi regu ua se, yo ma ti soro ia soro ino soro sodo yo hai, ena soro ia ino gena gena ge, yo sari ngam gena bato, yo trifu rai ge, yo otu ma